كنفضل نعس بكري وونفيق بكري لأن من كنعس بكري ووفيق بكري كيبقى النهار كامل قدامك بش ندير بزاف د الحاجات وكنحس براسي مرتاح من الناحية العقلية ومن الناحية الصحية.